Dishwasher tsú tsú tlhéng sin na machine an pri anita. Mizoromai tsan muturata. Meam meam lawa. Hemi a hian hei kan tlhéna tlhéng te, bol te, tsuan ailean te ponen tsú hei kan bilang te ponen tsú tlhéng a hian. I kukwé shibshimang i kifaynata nan mangta. Hemi a hian khangkoru e tlhél balhóka, dish balhóka an <hesitation> lota. Tsuan rekanghónká onta tsan <hesitation> ditérgén kan tlhéla tslhéng sin na tsú sabun bíkák. Tsun tlíníng saikák hakan startata tsan. Kámi atunga tsan tuilum kan kámi dishaw ha atihúveka tsan ditérgén né na inmix kan atihúveka tsan. Kámi kan hei arinsla e apú tlhéna apú a tsan kata aintia soptó. Tlhél balhóka tsan tsumitsó. I ángé <hesitation> tuipa ángá yín áfapú faile tsan kámi balhóka áfail pípá tánitsó.